Fanehon'ny amboa hoe tiañy tompoñy zañy da mañetsiketsiky rambo eky izy no fa mahita tompoñy. Da mipitipitiky amy tompoñy iñy koa izy. Da ndraiky koa izy da mileladelaky tañany tompoñy na ny tomb- tongoñy iñy na ny tarehiñy zay manadrify an'azy eo avao.